Köö ee <hesitation> ere lɇ köö fa’ta’ köö camión jötu edselaa tⱥⱥ’ láku xen lyy’ kiée’, ñí kiée’ e kiä kiä’ torníillo, xⱥ kiǿ ‘née’ lýy’ kiee’ ro’ jötu ma jia’ ga jy e tⱥⱥ’ ñǿ’, ‘mo sýy jé guo dsa o ‘mo e (hesotation) e banca xín eje guo dsa kö’ tⱥⱥ’ ⱥä’, jötu e nɇɇ xa óó’ kiee’ jé dse tá’ tá’ jötu xa óó’ kiée’ e jé dse baa’ tá’ dxó kö’ e nɇ nɇɇ’ íi e kiee’ e nɇ köö camión jötu ubá re lé dxiñí ela dxíñí caarro dxí ñí camión jötu e nɇ jötu la nún jɇɇ fí jé tⱥ’ tá’ jö i kiela’ bá jóo jáa tá’ lajy tü jóoó jáa tá’ kö’.